بنفتح ال -البلاى ستور ، بنختار ال - البرنامج أو الأبلكيشن اللى نبيه ،ااا- بنضغط تحميل ،أول ما بيتحمل على الجهاز البلاى ستور من حاله اا- بيثبته عنا وبيشغله ، بعدين بنسكر البلاى ستور، وبنجيب الأبلكيشن من على الجوال ، وبنضعط عليه بى - بيشتغل معنا بطريقة طبيعية.